Da tena sy eo akanitao raha any oe vorona ny akoho satria izy! Magnatody akoa gn'akoho io aby, akô e vorony io aby! <hesitation> mandrembo ako e vorony io aby, magnano fiaina akô e fiainagne vorona aby avakoa izy! Da tena vorony io.